Wodi nafu sosai a'anda hali goɗɗo mo a ɓaggata, a'anda lenyol mako, a'anda himɓe mako, a'anda jangirde mako, a'anda numo mako, a'anda bo kugal o wuwata ngam ta'anda pat a wawan ayaha a ɓagga goɗɗo mo anda halimako onwara onɗon vunda ɗo pat wodi bote sosai a'anda kafin ɓangal.